No, secund mi no, secund mi se völe ese ën po pi trancuil e felice ën puchetin döve söfre perché sai nen, pöi a dipend anche da la persun-a, da to carater, da tante autre coze, magari cul li pi purtà che cun poch a resta felice e l'aut ënvece a i ën frega niente